פארגעבן און מוחל זיין שפילט און אונזער לעבן א גרויסע ראלע. ווייל אויב מ'לאזט שוועריקייטן און זיך איז עס זייער, איז עס א שוועריקייט ביי זיך און הארצן. און ווען מ'גיבט נאך און מ'פארגיבט ווערט עס גרינגער פאר, זיך און פאר יענעם, און פאר יעדעם ארום זיך.